Hioko'i oirarei oo'ore araisi, a baari rasu- hara'ioboroo haia boatoi ha oo'ore araisi auka uka bai ha iripa boo'ore Rapoisi. Booriha iripa hisuo'uu. Boriha'iripa utaha'a Saina kai Siapari au hokoeupa hiokoi a ruiia borii boatoi, e! Uka are'ei- hara oitairo ta o riirii- haaboroo oo'ore oraisi. Ha bisio u rabi rasu huraibaa, o ariiriibohara sa oira uu oira epuuiboo roirau roo'ore boohita a girisiibohara pira uribohara sa girisiiboo o rasupite a rasuibohara. A bai kasibaa o rabiiu ii'aa bisio uu re'asiia hatuara hiokoi koopii tau eraa'e'aahara tau oira aruheibohara oo'ore araisi. Ha ori'ii'aa haia oo'ore uu rui'oehara oo'ore raisi pita uu o tuuttuusi'eiupa oore araisi bo iriau'oo baia baari ha pirio Siapari piro oiraba ruiepa. Hiokoi bai o tuutuusi'eiupa uu o tuutuusi'eiupa oo'ore o reeto'oo bo iriau'oo oo'ore araisi. Areha uu oirare aapa baarihapiri boatoi, agaa- agaa au o iriaupa haia oo'ore araisi. Ha o taebuoarei oiri'auapa oo'ore araisi a araiaea, a iriauabea tariata hioko'i a ariohaabaa, a hurabaa a araaea hiokoi a takaiabaa o takiabouba o takiabouba o ageaupa beekearei hiokoi abaraapa roiroi roo'ore basiri ua oira uu ta'iriharaiboro oo'ore bo poisi'oo oo'ore araisi. Hiokoi iibaa ua o ouaupa tenkeigii rais oira iri- iriiauabouba are o rasuaupa ha biki'asipita ebuepa hitaka oo'ore araisi a iriauapa. Ii'aa haia iitabiriri ii tabirio aarei rui'opa huku'oea bore o projeke baire- baire boo'ore boatoi are'uu oria reareapaaibaa oo'ore araisi- araisi ibooe husi ia iriauibo hara, ha ii'oo ii husio abisioea bisio, uka ata'ehusi roga'a ouhareeborii oo'ore araisi. Ku'uku'uro- ku'uku'uria pirio oitaa baari boatoi o riiriiuropa oo'ore araisi, ai'opitee haia boori hurapite. Oirau ii'oo eipa'oo ia huraibohara ii toku'uo baari boatoi. Oiraarei oo'ore araisi boahe'a tahiro a ohoko- haaboroo. Bo ahe'a tahiro oo'ore a hoko- haaboro oiraarei oo're araisi bisio. Bo raata a huraibohara, boriari bo paata'oo ori'ii'aa araisi a bai kukuihara, oiraarei oo'ore bo piipii ori'ii'aa araisi. a ukuia. Bo raata boori boatoi bisio piirebaa oitaa'ita, o piro ato piro abeea pirio oitaa haia boriatai oraba oo'ore araisi sa o rasuiboo ha barari a ageibohara kotoaraaroo roo'ore pii'iita. Oboa a ahe'a- hareeroo roga'a hioko'i ii'aa araisi bai oiraarei ii'aa bo reeto a hoko- haaboroo. A boori hoko- haaboroo oiraarei oo'ore piitatagaro haia boo'ore bo ruupearei haia boo'ore bo ai'oroarei araisi oga'a a kekeribohara bai. A kekeribohara boo'are teeboroarei haia araisi o bai oerii eipaareha haia arii- haraiboroo oo'ore araisi, haia oru agaa aga o riirii haaa boroo oo'ore bo ai'o'oo oo'ore araisi. A bisioea bisio pita bo petu bo teabu'oo bisio petu- petu'oea oo'ore boato, a aru abeehara hiokoi aubaari sitoai paata pitee oo'ore araisi. Bisio uka iriauraea a abeea sitoai paata pitee araisi oru oira ii'aa a otaupabo hara boato bisio uka bai oeea kaukau haia tapioko haia bo oitoo boo'ore boatoi. Hioko'i petu tabira, o aru pantaea hioko'i oo'ore araisi oira bai karipi'e pitee oo'ore uu boato roheo sa ba'urata auuba roko'aiboo birabira pritee pirio bo okuu haia piro- piro bisio pita boata roheo.